Pekerjaan yang ideal tu biasoe kan dikantor kantor semacam pegawai bank karne e kan begawe e tu menurut kitek lemak ditempat yang dengen ac cak tu kan pokok e ado tempat yang bajek la dan pulek kan begawe bank tu biaso e gajik e besok teros tercukup i ontok e kebutuhan e tiap bulan e kan pasti gajik e besok thr e pulek besok abes tu kan pokok e begawe tu lemak di dalam tu kan ye tu pake ac pasti wang dalam situ kan begawe e men pake ac tu otomatis poteh poteh ringkek ringkek wange kan makek e yang begawe disitu tu dak tek yang ini menorotku kolet e kan putih putih situ karne ye be ac e pekerjaan yang ideal tu e selaen yang begawe di bank begawe di kantor tadi tu ade pulek pns biaso kan pns tu kan e men di desa desa tu kan cak e terkenal nia cak la wah nia cak tu kan cak la tinggi nia cak tu kan lagian pulek kan pns kan susah tes e kan kadang tu la banyak yang berape kali tes tapi dak lolos cek tu kan pns pulek kan gaji e tu mencukupi besok cak tu kan teros ade tunjangan teros ade pulek pensiunan ye kan ntok mase tue e kan terjamin men ye la tue kan pas ade pensiun pensiunan kan la bajik cek tu kan la terjamin Teros tunjangan ye pulek ade apelagi man la ade anak kan e setiap anak kan ade tunjangan cak tu kan terus begawek e pulek kan lemak pns tu kan ade guru biaso terus ade pulek di bidang kesehatan tu kan pasti ade pulek pns men la pns kan pokok e eye tu la diatas la la di poco cak tu tu kan gajie tu pun besok pulek e selaen tu kan pokok ekan men guru kan pns kan gajik pokok e ye tu gajik e tu besok men guru kan biaso e kan di e ye ngajo ngajo tu kan lemak men ye la pns kan dak cak honor lagi honor e kan gajie kan perbulan kecik cuman berape ratos men gurukan men ye la hono men ye la pns kan bajik nak ngajo e cak tu kan e guru tu kan biaso kan men ye la pns kan dak ngajo e tu e lemak tu karne ye kan ngeraso ye la tinggi ye la pns jadi lemak men ye dak dak masok pacak ye izin cek tu kan